Ikhúúnꞌ rá jáma̱ niwámbo̱ꞌ nekho, yaja etso̱, ikhaa rúꞌkhue̱n na̱giꞌdaa ná xanáá, nawaꞌjñáa ne̱, ná awúun mbá xu̱wa̱á, ná nistuꞌan ne̱, nati jiane ná awúun xu̱wa̱á, nawaꞌjñáa̱. A̱ꞌkhue̱n na̱-nawa̱tru̱waa̱ agu rá, nagajiúu máꞌ nawa̱a̱ agu, ná madíí, n <hesitation> uu rí, rondo̱ tsí nawíyuu o tsíyuu íkha mújúun exe̱, nagoo nawastuꞌáan etha inuu ne̱ jngó ma̱goo, mbayáa̱ nacha̱ agu rá. A̱ꞌkhue̱n xí niti máꞌ jia máꞌ mba̱yo̱ꞌ, yaja rá, nagoo nawatrawíi̱ ne̱, nawastuꞌán ná awúun daan na- nakhuáa idú tsu̱du̱u̱ ne̱. Nagoo nagíꞌda mangaa, yaja, xndúu ya̱ꞌo̱, rí frígú ná inuu exe̱. Ma̱goo natawachíko maka ne̱, natastuaꞌán ná tsu̱du̱u̱ yaja, jngó ma̱goo ma̱ꞌne miga̱ꞌ iyoo ne̱, mo̱ꞌpholóꞌ. Nagoo na̱gíꞌda ya̱ꞌo̱, níma, inúu máꞌ níma rí drígo̱o̱ yaja, natastuaꞌán tsu̱du̱u̱ ne̱. Naꞌne yaꞌdiin ne̱, nagájna̱a̱ yaꞌdiin ne̱ rí naꞌgane̱. A̱ꞌkhue̱n nakhuáa ne̱ ga̱jma̱á ne̱ ná xúba̱, natastuaꞌan chímbaꞌa duun tsu̱du̱u̱ ne̱, jngó ma̱goo ma̱ꞌne miñú ne̱ me̱kho̱ xa̱bo̱. Ikhaa rúꞌkhue̱n ne̱ne̱ mújúnꞌ jáma̱.